Kõgõ edimät silmä ette tulõvaq mustaq sokiq, miä ommaq mu mehe jalah. No ja sis viil ka egäsugunõ paprõ pääle trükit kiri ja aolehe pääle trükit kiri, miä om ka kõik musta värvi. Ja viil, vahel, ku absoluutsõlt määnestki valgusõkiirt ka ei olõq, sis om ka tävveste must.